Cu lu rosa pensu a me nanna picchi si chiamava Rosa. Era na fìmmina cu na vuci calma e l’occhi ca parlàvanu chiù di li palori. So maritu la chiamava Rosetta, forsi picchì era na manera d'accarizzari lu nomu, di farlu sunari chiù duci. Mi ricordu comu si pigghiava cura di tutti, sempri cu pacenzia e rispettu, e comu cucinava pi nuàutri li cosi ca ci facìanu piaciri a nui. La sira, quannu era tempu di curcàrisi, mi cuntava li stori, ntra li so' palori mi parìa di vìdiri un munnu ca oramai era passatu, ma chi cu idda campava ancora.